Laha gny fiteny magneran'izao tontolo zao aloha arakaraky ny firegnena misy satsia misy koa firenena misy quartier maro. Laha agnamiko manokana aloha misy karazany dimanjato, misy fiteny mbo tsy fi- mbo tsy renao ndraiky ary io maro fa marobe zany f- karazam-piteny fa laha ny tombatombanako amin'ny eritseritsiko manokany aloha e laha fandinihako anazy, eo ho eo am'dimanjato na efajato eo.